ho pideza ma ho pate ma pate wa'arobe han zun'in mu co ɓɛ'a bebiyan uwe ho ho farni dure ho ho farni dure ho farni dure we wara mu besosi wure ho farni dure o vɛ ja mu ho biti'i a o a ɛ mu o yi aa mu to o ma bemusi ho wosonu'in amu amu a ce mu yi co benɛ ma a cerimu mu mawe a mu uwa ho fununan ho levire ma o zenu oyi uwa bun um a o ni ciyo mu mu ɲin mu yi sin a o de o fɛn ho farni ji ubiyɛn o o tuwa-za min a o ciyo-ra mu tomu vo uwe